ياودي هادي ماتقولهاش طول يا راجل ماتمسخرش ها باين أن نعيش أنايا في قصر خير مانعيش في في <hesitation> سفينه فضاء نعيش نظل نتقلب ما نقدر نمشي مريقل الحشر الظيق لا لا سيدي نعيش في قصر نعيش في القصر حدايا الخدم سمعتني وندير حذايا الخدم و نكبر و نقوي <hesitation> و نقوي لقصر نتاعي و نكبرو ونحسن في المعيشه نتاع لي من حولي كامل إن شاء الله.